शनिवार रो दिन आमतौर पर आराम अने मस्ती रो दिन होवज। हफ्ता भर रा काम-पढ़ाई खतम होण पाछै, लोग परिवार अने दोस्तों संग बाहर घुमण, बाजार जावण, सिनेमा देखण अने खेल-खेलाव में समय बितावै। स्कूल अने दफ्तर में छुट्टी होवां सै, तो सब अपन पसंद रो आनंद उठावै। ई दिन मन ने तरोताजा करै अने ऊर्जा बढ़ावै।